Áh sein óho naum íh aí laig, laig ngí zé muo gi ín ngi bá múo laú ih zaí jain ñi oin laig baí ngi óh íh óho naum íh aih ngi lai, lai cuá íh cuá do chaí aíg cha fuo báh nah cuain joh noh cuain lai, lai óh íh óho naum taum íh aíg cuain laig, laig íh zaí ku naum íh ku naum dó bá no gá ñin naum bá no gá nain tsáh aig. Pe bai ngo gíe gá muo tsá aig óh cuain laig, laig aí cuain shi fain li gó li aíg zhá li góh tsi aim muo cáin óh joh lá oh gi oh óho naum íh zaí yía joh laig aí cáin íh zaí yía do bú no áh jo gá ñun naum joh tsá múo coig ni pe bá no gá ñin gui óh tá fu chaíh óh cuáin oh, óh cuaín laig, laig óh íh óho naum zaí úh zain loh láh joh óh aíg fain có yíu li laig jó yíeí pe yie muo yie muo íh óho naum zái úh zain jó cúain laig aí cúain jóh ñi shía la laig áh laig aí cúain jo baí óh íh óho nual lá aíh jó có jo tein tsá aí báh múo noh láh óh gi óh chaí tsi íh aí laig, laig óh chaí. Cuain múo noh laig cuain jóh íh óho naum aíg lág go zé múo éh naum íh zaí ñi naum jóh íh zaí ñi naum jóh gi tsi ái cuain la cuain óh óho naum ái kuaín, kuain, kuain laig, laig íh cúa do có íh ku aum dó kóh íh ñi naum do kóh já éi íh óho naum lá aíg aíh laig kuain aíh laig méin yaí héh naum jo-jo óh tein tzá aí bá múo noh laig, laig, óh báin óh jó sé múo óho naum íh lai aíh cuaín jó zé múo gi íh óh éh aí cúain <noise> óh íh óho naúm íh óh gi cúain laig, laig íh óh áih cúain la bá íh óh naum íh zaí íh taí chaí púo muo báh zaí tortau íh óho aig óh aí cuain pe áh múo ko pé múo ko gá yóin chái puo bá múo do jo buo no li chien có pe muo yaí có ja pá óh. Oh lá oh gi óh íh óho naum zaí shiu jho gi có yoin ni múo cháh doh joh có já pa óh, jo muo já pa óh shi ngi baín chá lain pé báh cuáin óh aíj cúain óh íh óho naum lau taú noh íh tau noh tsi óh aíg joh caín bá laig, laig có aig múo pe óh gi oig óh bá bain jóa cá aig gi óho naum íh zaí lóh óh aí aíg óh cúain có shiu cuain shiu óh. Jóh joh óh aíg cúain kó íh méin yaí li óh né múo jó la óh ñih bá no naí óin óh gi óh éh aíh cúain jo có shiu óh cuain shiu óh aí gi cáuin bá lá óh gi bá noh íh óh naun íh zaí óho óho gi óh ain áig jo bá cuain jóh bá baín jóh íh óh íh óho naum zé muo íh óho naum íh laig áih cuain pe. Zé múo gi íh óh éh cúain jo íh óh naum íh noh zaí lóh noh cóh aig muo ih no pe óh cuain bá cuain já lei noh íh zaí noh jó báh cúain óh cha fúo óh zé muó íh óho naum óh toig cuain bá bain laig, laig jó ain jaig ih óh naum lá aig íh óh aig cúian jo noh bá ih óho naum shíei jo-jo zé múo ih cuain zé muo íh óh cuain aig ih no íh oh aig toi cuain bain.